Nira guini wed mioraka ani <noise> kwawal lin pelotna lori kanian ten fen <hesitation> pelot lo garrot <laughs> nabong pensa niekoro nera bieni nikara nakamion na na kanike wali pelot lan guing do pelotdo de rojo